La kú xen mý guíí kiéé’ dsa, kïí bá mý guíí kiéé’ dsa, jö i píí’ chï’ i ga dse té’n, kie’ jää kïí ba mý guíí kiéé’, kie’ la kïï e kiee’ jan dsa béé’ ba kïï mý guíí kié’ i i, kie’ a exa jóó re jmⱥⱥ’ re xíí’ra jan dsa, la’ ba k¨*iï my guíí kiee’ dsa píí’ kie la kïï kiee’ dsa bee’ e jöba jö, ‘ná’ re ⱥⱥ ba rá mý guíí kieera ga la jana a ká’ míína re jmⱥ’ re xíí’ra úú’na a ka xen jia’ jóó’ re jmⱥ’ re sý’ jná kö’ ki kïí ba mý guíí kieera.